Aku ni kada beisi ketakutan lawan hewan tu kada beisi ketakutan oleh kayapalah munnya lawan hewan ni ya paling gair- gairnya mun gair diigut bahari amun lagi halusan gair disasah anjing atau kena gair kayap- pokoknya gair bedarahan lah pokoknya amun wayah ni masalah hewan lah kada tapi gair cuman amun bahari tu ada kisah gair disasah gair disasah anjing lah mun lagi bemainan amunnya sudah disasah anjing kan otomatis kita ni bukah kada mungkin kita behinip ja oleh oleh kita kan bahari kan kada paham, bahari kada paham, mun wayah ni ada anjing <hesitation> sasahi am kita menyasahinya balik tu kada lagi kita begana kaya bahari memanjati pepohonan tuh kada, mun <hesitation> hewan yang meulah gair paling ular kobra ya kalo gair mati tu nyawa ni sebiji ja tapi amunnya <noise> ada hewan hewan yang kawa meulah ulun takajut tu kecoa tu nah amunnya kecoa tarabang nah tu kawa tu meulah ulun takajut tuh. Apalagi amun ulun lagi uyuh uyuhnya tu kawa hewan apa ja sebujurnya kawa meulah ulun tu takajut kawa meulah takajut tu pas lagi dasar awak uyuh uyuhnya tu hewan apa ja kawa meulah takajut amun wayah ni kadada pang hewan yang kawa meulah gair kawa meulah bukah kecuali raja singa datang hah hanyar tu bukah pasti bukah kesana kemari pepohonan tuh heh habis ku panjati.